Anjara asan'ny fanjakagna aminà fitondran-tegna manokagna zegny vôlohany izy tokony magnentagna de le fanentanana atao arakaraka le <hesitation> zare no mitariky magnano hoe ty no mety de <hesitation> mivôlagna koa hoe ty no tsy mety atao de le mety atao no atao zany hoe miseho ho modèle zegny zare de faharoa koa zareo magnasazy le magna le efa volagny hoe ty tsy tokony atao fa mbola ataony fognany de magnasazy iregny.